Karazagna lasopy: soupe- soupe chinoise, soupe poisson, <hesitation> lasopy silamangany, lasopy <hesitation> lasopy tamatave, lasopin'i avy monà, tegna malaza amineh agny zegny tsara, <hesitation> lasopy tongotra aomby na lasopy pedaly ozy zehe avy avarabaratr'agny.